Jaji sininna maneng iyelo ifegoq pasti sabbaraqkiq ku bangsana deq isabbaraq nappa laokiq jokka ero ku tujuwattaq nappa lokiq mafferri-ferri deqgaga lettuq jaji goncin- goncinna iyanaritu sabaraqkiq afaqna ko deq isabbaraq deqma iruntuk ma ero tujuwattaq jadi farellu manekkiq itaisseng manengngi aga itu sabbaraq jaji ku bangsana sabbaraqkiq talettuq manengkiqtu tujuwattaq